يعني حيواني الأليف المفضل الكلاب يعني الكلاب لأنهم جلت أنهم أصدقائي كمان أوفياء عندهم وفاء مو موجود بأي حيوان ثاني هم دايما موجودين في البيت يفرحون معك في أي وقت إنت فرحان هما معاك يفهمونك دون كلام لو إنت حزين يحاولون انه يطلعونك من حزنك عندهم يا أخي حب غير مشروط بطريقة مو طبيعية.